Einte nyin emi idude mi ke <hesitation> eside emi ufọk ibọk midikhọ ikpere. Enyere nte nnyin isnamde iso̱bọ mme mkpo unan eke nnyin idade idieke ofo enyenede unan, abufa abufa iyip ọsuk ọwo̱rọde ofo eted ikọñ udedu eyed ikọñ udida oro, afiak e afiake, afiak, afiak ewọrọ mmoñ oro eyem ndibabari ofo emene adian ƙ unan oro mmoñ oro abaṅde oro, iditire iyip oro ọọsuk ọwọrọde mkpo nte ini iba me ita kpukpru mkpo adiana kied anyin oro adiana kied, iyip iwọrọke aba. Nke nnyin ikemede isisọpde inam ma owu emi adade unan odude ekpere nnyin siak ufọk ibọk midukhọ ikpere mi ke esid ebi nngin emi